Millionaire au mamia sama lagu elao e'u birthday kina aisama e'eleuai lamalele lamai ekefa'au kapai kapai fou amalele alao kapi afuga, pau millionaire lamia malele faulaisa fekelao lau ekefa'au fekemai fekemai akafau fapaina foama fekap una twenty ma thirty fa'afa oka afeaina keke gae mokuai fa'afa oka afeaina amu mai e'i katsini fa'afi store amuga koa fafia famai pia safa number eelelai pauma fa'afa famai ekefa'au fou e'u birthday amau ufu gae kapai kapai keague fekemai afeai la efa miamia. Live band femai feagukipo spriggamek fa'hire nia fenai feagukipo Lau eu bro lau ifou ieu cousin brother femai feagukipo feupua pagua alo fekeisa man millionaire paisa puo uma pika ekafa pika emai kai millionaire puo amu eakaoka ega birthday ekefa'a fou kemiamia. Fainu gani fainu gapi kina lika fainu ekefau aloifapagania felo alogaina. Millionaire mamia millionaire lamia puo fekelao dou fekeifemia gaui maisai feke niniauni lai ekefamai gaina millionaire emia puo pau ega birthday ifa aulaisa emai alao gae fou amiamia amiamia efua emai epua'afunimai ei amui tsi sugar amu fakaoka millionaire au puo tsi sugar fafeokoi falao fapua; afuni'i aufa inipoai eu birthday femia gamia lai lai gaina mo fakapai Ekefa'au kaikai ekefa'au fou gae alao amai ekefa'au aga fekemai wfau birthday e'u mauni kina alogai aga aufakina gaina mo fakapa uma ma'a pia steam kapaina kapaina ekefa'au isai lalogo isai kuku apala ila'a imoi puo isa amh fa'afa oka afeaina kemai fou famiamia aufakina e'u mauni kinagai aga lai fou famiamia faefua fekeifa ekefamai felopauma millionaire auga paisa puo fapalagaini'i e'i business feke kapai business kekapaisa ai akiu fapalagaina e'i business fekekapa lau fake goiniau gone lau millionaire puo lau fakapamo lakapa fapenii fa'afa oka fekemai laj gaina fou fakapa moni falakapuga puo e'u birthday time aloisai gaina mo fakapa fapalagaini'i loli pika fa'afa oka fapenii Au akiu isa loliai mo fekelao tekemai nullionaive puo ifou lofiai nio palaisai mo falao famai moia. Kapaina laoplania aga fafia afeaini'i palace ai mo fagu eu ea aga fekekoke aga man palace ai mo eagu elao emai fekeoma. Aufakina moni fapapinauga millinaire mo lau pinauga falakapa moni mo fapapinaugaini emu pinuaga fekemia.